أيوة حفظ القصائد عن ظهر قلب مهم للأطفال في المدرسة لأنهم يساعدهم على تحسين الذاكرة ، والتركيز وكمان ينمي عندهم حب اللغة والأدب، القصائد تعزز مشاعر الإبداع و <noise> والتعبير وتعلمهم الثقافة والتراث، وهذا الشيء يساعد في تطوير شخصيتهم وإهتمامتهم الأدبية.